Adat yang ade di indonesia tu yang kuk tau tu di tempatku tu ade kuda lumping kuda lumping tu biaso e di pakai tu untok wang hajatan cak tu untok wang kawenan biaso di tampilke pas dem acara nah acara tu biasok e malam cak tu kan e teros ye tu biasoe kadang tu wang men wang dak pacak ninggok cak tu kan takot terus ade pulek yang kesoropan yang nonton e tu kan tapi tergantong dengen mental yang nonton kan pokok e ada e tu tu la lame si dari dulu dulu kan biasoe tapi seka tapi men mikak tu jarang dipakai wang kuda lumping tu soale men dak salah tu nyewa e tu kan lumayan mahal pulek nyewa yang kuda lumping tu kan teros banyak wang yang takot pulek nonton e tu teros adat ade lagi adat tu adat e palembang men kawen kan biasoe tu kan ade tarian inie e ape pengiring e itu kan ade tarian tariane cak tu teros ade pulek yang e makanan makanane kan biasoe kan men pihak lanang men ini nak ke uma cewek tu men nak e acara hari h e kawen tu kan pasti ngunde makanan makanan adat ye cak makanan makanan ketan cak tebajek cak tu kan itu dari ketan galek dibuat cak tu di masak teros di unde lah pas hari h e kan di unde pas nak E hari h nak ke uma cewek tu nak tu kerumah tine tu kan pas nak kawen pokok e di unde unde di unde makan dem makanan tu ade hantaran hantaran e pulek biaso e kan hantar hantarane tu banyak cak tu kan nah biasoe pulek ade adat e men bujang gades e tu biaso ade adat tajok men je kami tajok tajok tu tebuat dari ini biasoe bujang gades kerajinan dari bujang gades e tajok tu dari e batang kopi biasoe tu kan diambek teros di lilit pakai kertas terus di buat di buat kerajenan cak tu di buat e pakai kertas kertas warna warni terus di buat e semacam bungek bungek kadang tu kan pokok e di isi lah ade bungek bungek ade kapal tapi ade hikmah e galek he tu kan misal e kapal e kapal kak ngape cak tu pokok e na agek cewek e remaja remaja bujang gades disitukan main tajok tu maen selendang abes itu kan maen selendang tapi biaso e kan disitu pas main tu dapet jodoh dapet cewek dapet cowok disitu kan pokok e seru lah adat situ